Mi wure fe afere, nbɛ fena lo, n'ya loo bari a ho ŋan ya sena bezaa, a han luwiriro sian ya boni ho ŋan wa.a mabiri dɛso yara ho ŋan wa a bunh na an bɛ fena cio.